Nawakhavu usakhulu madhiku gago gavezaa matinyu, shichira uvula mundu ukhukhonya, uvurakhuri unyara khurula ukhara shindu sharia na ulimundu ukhuleraa tawe. Paka madhikhu gogo gavaa muhnyu, shikhira un na mundu wosi ukhukhonya, uvula khari mwana ukhukhonya uvula khari mwikho ukhukhonya paka maisha gogo gavaa mahnyu, isaidi ulwale uvala mundu ughuleraa ranyasi, isaidi ulwale uvula mundu ughaleraa runyasi, isaindi ulwale uvura mundu ukhutekheru shukhuria, maisha gogo gamaa gava matinyu.